Kon kon na nebu toh sat yenan na nebu ran ne sai neran nak ti ke yaku yin nan so neddonga tike yak yin so ga a wawenso karan puk ke ni nebudan nanna we'a be a po keni sai su'uyara tem dakenin we wai tem dakenanbe a be na tem virka gai su'ua yaran ka ran we a puke ni ne wuken veren nanga we wa dama ke tee amma e yin su'u vera wi re wa tem dakena e nebu ga ma yenem su'u wandaran a yen temdakana nan wi a wawa'an ka ran a jire ne nebu ran dim gai ti pen bu da gah de pat ne bu wo gen wuken penn den woraka na ran pen den worakanara toh ran ka da'an wemin nan e'ba vesan nan wi wa'awi koimai yanso akanpya sama karan ana toh re wora sat kan a sat kan nan ga toh e yenan su'unyara saren den so a wawanso, non ga dai e momsi su'uri don nan e sat semen nan ni su'u wuki donan sat e yen so an bo su'u andaran ma wa'awen neksumen karan wo ka naran nan na pen den wo ka na ran toh dem gen ti e'yen nesara pen bu den dama naka yabe weyan wo pukenwu'e a bara kun sat ro saran don pen kpeo mi don yene nega sat dan a wawen yanennen na naso. Kiya anedon pen mi den kpeo den ne geran yene nan ni donan gan naken e wo a pukka bara ga'n nanen e wo karan sat mum bu den a ton ka nan e yen tot vese nan da dana'a ka den e wo ye yenan nan wo ra mumden je da dana sat ba a sat rangat je da dana sat ba a sat rangat je be da dana e a wuken be da dana kuma pat ku wukte wu'un bun we tem we bena virka ga a wawe puke ne mandon a so amma nedom a yenen narane tuk juki kuri tok buren to so wee ne don nyarawai tok buran teso we juki we mapat be kan e juki we mapat be kan e juki neran jekan jet det seu'u re ben nan ga we yene. ka ne dai nak yarekan jet det yna sau'u re we yiso we dena deran pat ka den we a deran nedum ma nya pendonso neran nya pentenbo e vetkuwa su'u ga a nyakenen da teki amma bu we a sarenen sai minen ma inak ka-ran gun nakan se de ransega a meten kamenenso don ku mapat e gerum ke karan su'u nyaranen amma nedonen babu neran be'a e kan nedon be tit nya tite nan nan nya rena ku ma pat te ga ma pare ti nyi ke amma nedon nyi ke teso sai ku ma pat e set ku semen na menen we naken so we naken sa da neso we teben gonsi yi wa we so suuwandaran te ban gonsi yen dem ga'a ga saren mandon ku naken ka so jum yare. Karan nan ka e yee nan pen-nan a bat dunan to su'uwan daran yara sobo e sari e masaren no jukikaran gu'a jaman gujamente ga ku yelin nen e'a binso toh gun nakenso e bewa ge te e teyakoso a bewa gite e te valle kunoku ga'a kaso ga senen ba ma sai jami guanammum sat bum toh sat dan na valla so ga an valle mandon ge naken semen su'uwandaran ku nya wariko, a yan wariko a wariko e valle mandonniga ma nyara warila kan we bo a no ma nedon valle so, neran na boaden na we a non make yau ko da so ne do ga a yau ko so peri a ve'a kun ka ge e ye basenen bo keu seu bo e non guanete ga'n so ne da naken so su'uandaran nya kuso ko kuwa nya ku kan ma lesen tie yabe ke kan go'an ma mawen veren e tie ke ranso to dim ga'a tee wa bonen nyen pen ba ne go'a ga allah ton daga wuri weemi yan ka ko mapat ku guwakeeri ke wurabu ga wean kan bo man e pokan e sare jesoga nong nya serean gan beje soga non yan nong nyawari potok gama yaumme denma e wukeji nyawari ga'amen. toh dasam su'uandaram ku valla jum gam mun da'an wariko amin, e te neran wa tok e neran nan bogritera teeran na nan pat su'uandaran wo yenane su'andaran torenebo a meran mu'u tong tong da ne te a ture gon nan ni karan avalla nan nen suk ga Wee mian karan egun jee an e pok e yen tok so dun bu gonje tu deg e wo jemen dari e sam wo jemen dat so dun bu re te bo tuki dun bu re tee bo wa'a pen bu ga ba yinda yeki amma dem ge tee ga a fak su'uandarani a faki karan nee a jeran den ke a valle man do nan wa su'uandaran ku nyara ne wariko e yen wee valle man do ne ga be ori a neban jem bu ma ben so a yepte bo man wa'anbo ran so a poka b sama a puki amma a yepti buma n ban ne bane je me tee harma samana ben an gen an gen ne den ne ben bog se bu renam meri bu nan kgu buma e yen makseku so amma gu'an wanburi a ma dem gee te ga su'andaran nak an beni bu ba nen ben a gubu poken ben wora wee minyan nan a wora sat sa mum, wora gan mi samamum a sat sat mum wora gam mi sama mum a sat sat tee semen sare an wee yan wo poki an kusum an kusum an ka ran e vere ju-tim noo an ka'bo a vere tee tim no'o toh dem gee peen budan kami karan a kame nan penan pat a kame ni wa su'u andaran na valla ton nneran yee go'o e sama mum e yee go'o e non vereen ju-tim no'o an e veree tee tim no'o an wa su'uandaran kameniga ku valle nee bu dentee kan a valle wo ra sa ma bu den nan su'uandaran ku nyara semen. E nya woo tu ran ga e yee tesan ko re su'umo den nekeni ma e ne tesan woo ra jeran donan ne wobsana don bu te a re nyawobu a jeron ko kuuwedon a jeren yam ku'u woo bu den nyaden jeren domin ge gaa ma yiren so ko donga e ma tenyara penleren nen dong a too nen penlere daa a pene waa gan penbugate gua je an ka ma nakenan don nedon ka den sat ransen nedon na wa wen nedon na wawen bee so kadan a naksi benden muyem man nan muyem ga woo rari soka ran a do peyaksomte ai wee an peeyak som te ai wee an peeyak som bu doo tebee ai too yebo ree teep an som me kaa-kaa ka'an too ma yee nen penden vok-len ne ka gee penden koo je ma roo soga muyem ga ai sara ne su'u mun ga peya sum ga ai dome te sosai ai ma yenen doo peyak sum ha'an nook wopsana boo den pe mee' boru'u meen bu daran pe pat ai too nen ma peyak su man te doo amma wee minyenga tebe se dee tun e ma wukenan tun som e ma na ke nen nake kan mee bu naksi kan pee kan je re yara pe nok boo keuse me jee pen boo den wa'a miyanman toh dai su'uko nek sa woo dai woo ra pewoo re jum bonotem so ga nokga pen baa weayan keusen me ne je an je ko me a too mee penbe bu da neka ai je koo ma'a keusom me ja je je keusom wee meyan ma na kum be ka e yansum mee ta'a ma da pen boo da'n kaden waa ke Poo nam gam mum me den duk ke ka gee e yen an gan mum don so su'u ku nya semen ka jum amin woo wa gaa mooyem naa poo nyik ke te pbee ai tee toh pen ba pat ai tee toh pen poo-ren boo gon-gon gon nan na poo we e an nan wee mi an ga pat ai no nabu, nabu ben nyaki pen poren boo ben ni soo moyem ga'a wora nya'an pe na ju re wora wora nya'an pe na ju an nyik ke te pbee ai tee e nya pen poren don boo an penan e gut gut keam to wee min yan kaa pen boo den e yen waa wawen ye ben ye ben woo be yen bon so, so woo daa ga namje bo yaworen bo nya bo pat be na poo te wora ga'a toh amma wee mian a beni daka wean penba pat teebe ga'n nya ke ne koo ya kee nee wee yen koo pen boo den ne nyara ka den moyem gee rom den ne boo jet semen e ma pen bene te e bee ra tee-e bee ra'a tee bom ma semen nen kan e bee ra te dure ma nan ka e nak kan e bee-ra te dure ma na kan e nak kan toh we minan kakn e ba daree e ma jeren ka nēe e ya'an borom jum ya'abu den ma ben pen boo ka wean ga sama boo wa dari jum bee pen boo ko dori ma na'a ko wo be faken su'u, su'u be mee ree duri yen toh duri den we mee an boo an pen den woo ka naran wo de a fak su'u e wari ko kaden su'u meran dori den nan. Su'uan daranide ko nalla se men koh nya pat ko mee re semen nen amin ya ran pat woo ra ga joo mee don ko ma pat ko sat je sat mum ke sai neran sat mum ke den yeenenan ko ma a momsi su'u ree ka deen sat mum da na yenee nen na keran ko min yan ga pat jeran nan na je bee ne da semen wa'a su'u andaran ku peri ku rē semen dasam su'u andaran a yen pen don ka dat so wora ga wee a kama tee toh nanlee gam bu ga ree tee ka ran wora sa ma bu moo yem e nakan nan nan sama boo wa e wa'a tem lee ree mandon tee be tem lee ka ree senen boo a nak soo koo sama yen senen goo ga ton too nee tem noni e too ne tem noni sama wa'a tem virka ma naken ni senen ma nakeni senen gah em-em su'u nyara so ma pat gut senen e tem noni dai ka wai an pen booden wee mian wora ka na ran nan e sa nya boo e sat soo nong boo e sat, sat den ya'a ke ni <noise> gonsi puri su'u ku nyara semen ka dat su'u ku nak mee bu pat e wok tee su'u ku nak mee bu e na kee na pokum be ka ran nan lee an wee mi'an a poo kee kan dem sama mun woo an, da sama mum woo ra'an da sama mum woran mi donku jang ku veren sama mum teso su'uandaran ku valla ka ree da ree.